Kwtal sohor o lukurokni lama bai rang tei jora no mwthangwi mano. Puila bus train subway eba tram hai khe himnani lamarokno tubudi. Lama tei jora saimanna bagwi kaisa himnani app download khaidi eba kaisa map naidi. Tiket eba himna bagwi card pai di tiket phalnai jaga ni eba online ni thani. Kwbangma kamiyungrogo salni laireoui rwjago. Jora jora khe tongmani jora tei thwngmani jora ni naiwi tongdi. Raidarokno tẃiwi tong di kwchak kuphur eba sak hamya wngnairokni bagwi achukthai rw di tei dugarrokno ta block khlai di. Nwng nwngno saimanya hwnkhe thani tongnai borokrok eba station ni samung tangnairokno chubachu san di. Borok kwbangma tongmani jagao sikok rokbo yakni sakthardi tei manwirokno kwrak khe tonwi tongdi.